I pappagalli a vivu ën l'America del Sud, al an tanti tanti culo culur, al an la cua ën po pi lunga sël darera e pöi a fan cubia sempre cun la stes lë stes pappagallo tüta la vita e al an co ël bech propi gros e adunco e a mangiu tanta früta cume tüti i üzei